<hesitation> injo tradi-tradisia apa isse injo konjo na tradisi do, <hesitation> <hesitation> apa isse injo do <hesitation> ka-kukallupai apasse injo arenna <hesitation> bahasa konjo na injo, <hesitation> tradisia injo nu turi-turioloa nu sa'genna rie kamuninna injo <hesitation> pa ganrang, iya injo pa-paganrang ki ka punna biasa rie tu bunting do injo ka punna buntingi ngalle ki paganrang <hesitation> injo tu'ganrang a <hesitation> injo paganranga <hesitation> punna buntingi taua tala kulle to injo ri kallupai injo na saba' ada'na to injo tu-tua iya riolo injo pa'bohe-boheanga jari sa'genna intu kamuninna iya nganui ji injo paganranga a injo-njo.